Ēfara néni ucaméén ésiilyo, aw bémundum umuk yo, nuñak usiit wawu jaraam uséét, nusahor yo nang miin ucaméén yo mé gasahor, nuŋaar éséfuno nutaas yo, ufaak nukan yo gakarari nuliltéén yo sambul, nukaan do maal miin laab. Néni élaab jaraam éñul, nuwaléén nusiil msilayi mamismé. Néni mujoow jaraam muñul, nuŋa éliw yayu ukando miin nuwéhéén ufaak nugubéén nunaak miin lab, éni laab jaraam ñul ñé nuwaléén; oli babé mé inja ukaan mémé nusiil éfara.